لا هأحب إن أكون رسام لأن بحب التخيل أكتر، و <hesitation> بحب ال <hesitation> فكرة الأشكال وإن إزاي متناسقة مع بعض، والألوان والكلام ده كله.